خد المفتاح ديه. وقال المفتاح دا شكله غريب، وكان كل ما يجرب المفتاح دا في باب يفتح معاه! فتح معاها في باب البيت ابتاعه، وباب قرايبه وباب جيرانه. في يوم من الأيام جاتله فكرة شياطينية، وقعد هو بينه ما بين نفسه وقال انا ليه منستغلش المفتاح ديه ونفتح اغنى شقة في العالم ونسرق منها اللي انا عايزه؟ فراح بالفعل وخطط للجريمة ابتاعته، ورح جرب المفتاح على باب شقة واحد كان غني وكان معاه فلوس كاتير. فتح بيه الخزني ولقي الخزنة فاضييه. فطلع صاحب الشقة وقاله المقتاح دا اصلا وقع مني، وانا عارف انك هتلاقيه وانا حاطط كل فلوسي في البنك.